Apabbottingeng madecengngero menurukku iyyaq iyyanaritu apabbottingeng na deq namaroa makanjaq mato ko maroa i nasabaq apabottingeng madecengnge menurukku <noise> makanjaq nakko <hesitation> pattujunna pada-pada e tomatowa maksuqna rekeng abbicarangenna makanjaq ri- ri engkana dui pappenreq taq weddingnge le penrekengngi pabbotting makkunrei e nasabaq akko niro tujunna akkalebbire-lebbirenna abbotingengnge narekko engka dui papenreq yalengngi makkunrei e. <noise>